Mi scusassi, ci haiu a dumannari un favuri. Iu staiu partennu, si ci lassu li chiavi di lu jardinu, mi putissi abbivirari li pianti? Iu mancu na dicina di jorna, basta abbiviralli un jornu si e n’autru no, pirchì nta stu periodu fa caudu. Ci voli na dicina di minuti p’abbiviralli tutti, nun c’è di perdiri troppu tempu. Nun si siddiassi, avanza un favuri.